Nakwenzere nka amani ga kwiruka mu- mu kutemya mu kutemya nke liiso kwika hantu kandi nko kuhimba ebintu ebyamani nkokuyamba abantu abakuba nko mubuzibu, obundi abantu nka emotoka yagwa obundi kubanguhira bwangu okabayamba. <hesitation>